ممكن إني أقرا كتاب لتوسيع المعرفة والاستمتاع بالقصة, و ثاني شي ممكن اسويه, أمارس الرياضة, مثل المشي أو ممارسة اليوغا, للحفاظ على لياقتي, ثالث شي ممكن أتعلم شي جديد, مثل لغة جديدة, أو مهارة عبر الدورات مثلاً عبر الإنترنت, <hesitation> كذلك الإسترخاء مع التأمل مع الإستمتاع, والسماع إلى الموسيقى.